اول شي لازم نبين انو احنا فعلا نغيد نعتذر اونبين الندم وهكذ ولازم نغوح علينو نعتذر منو ونعترف بغلطنا ونقلو نحنا كنا غلطانين اي ولازم ما مثلا نضحك او نقلل احترام وهكذ